Bolg'a, mix, <hesitation> gayka kaliti, shpora, o'lchagich, ruletka, pichoq, arra, burama, <hesitation> ketmon, belkurak, kuvalka, <hesitation> perfarator, elektrik priyu, payvantlash aparati, stapler, <hesitation> slesar kuluchi <hesitation> va qalam.